Argelia s'endependiçó de Francia en 1962 endispués d'ochu añus de guerra. Ogañu es delos únicus paisis qu'apuchan al puebru saharagüi dandu sostribu al Frenti Polisariu, porque'l joíu rei de Marruecus no dexa a essa genti en pas i tien el drechu a decedil el su huturu comu puebru.